Tuat nona kan tihi, buan atramasiam emo. I buan kernelaw plastik pan ang tii ang ten asiam teanei. Tuat nona hii, tuat tifay nan, kan manga tuat nona so tuya kan tia, kan tia zoa, soan sa abun tuya tepo kan tia lea. Tumi tuan kan nota, kan nota lai, ka kan fay takin force pay ina, takin kan zook nota ati fay nan kan. Soan sa abun tuya kan nota zoa kan, tui fimin, tui fimin kan silfaya, kan tifay nua tuan. Ntui pangay tuan kan nota lea, tumi tuan sa abun tui putu, tuat atram tuan ati reane. Tuam tuat kan nota hian, buan katia nota lawin, buan azao deo ati nota nan kan mang tuna. <hesitation> I fong nei tepo aung tuna, fong nei hii tehan, kum noa ite, soteng noa ite, nota pot ati orsama. Fong nei ani hii tuan gong tan te, mi si selvak law tan tepon, manna orsam tuna ni.